sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu leggja til að veggjöld verði innheimt af ökutækjum á svæðinu samgönguráðherra segir að gjaldtakan muni verða

með minnkandi tekjum af eldsneyti lögregla ætlar að taka ummæli þingmanna á barnum Klaustri til skoðunar ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til hennar á morgun forseti Íslands segir að sér hafi ofboðið ummælin sem gefi til kynna undirliggjandi vanda eitt þekktasta breiðstræti heims leit út eins og vígvöllur eftir hörð átök mótmælenda og lögreglu í gær á annað hundrað særðust og um fjögur hundruð voru handtekin forystumenn stéttarfélaga flugmanna og flugfreyja hjá

bera fullt traust til forstjóra félagsins flugvirkjar vona að ekki komi til uppsagna víða voru landsmenn í jólaskapi í dag fyrsta sunnudag í aðventu ekki

síst á Austurvelli þar sem ljósin voru tendruð á

gott kvöld þingmaður Pírata vill að lögregla rannsaki ummæli

fyrrverandi utanríkisráðherra um meint hrossakaup með sendiherrastöður forseta Íslands ofbauð ummæli þingmannanna á barnum Klaustri upptökur af samtölum sex alþingismanna á barnum Klaustri voru birtar í fjölmiðlum í vikunni þar heyrast þeir tala svívirðilega um aðra alþingismenn og fleiri auðvitað ofbauð mér eins og öllu fólki sem á þetta hlustaði orðfærið virðingarleysið sjálfsupphafningin og þetta er ekki leiðin til þess að auka traust landsmanna á Alþingi að viðhafa svona orðfæri sem er til merkis um einhvern undirliggjandi vanda manni ofbauð lögfræðingur lögreglunnar hefur farið yfir ummæli Gunnars Braga Sveinssonar varðandi loforð um sendiherrastöðu þar gefur Gunnar Bragi í skyn að hann eiga inni greiða hjá Sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geir h Haarde sendiherra árið tvö þúsund og fjórtán Gunnar Bragi hefur hins vegar borið þessi ummæli til baka lögreglunni hafa borist

ábendingar frá borgurum vegna málsins segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu hún segir að ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til lögreglunnar verði það tekið til skoðunar eins og allt annað forsætisnefnd fjallar um málið í fyrramálið í Silfrinu í dag kallaði Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata eftir því að málið yrði rannsakað með hliðsjón af hundrað tuttugasta og áttundu grein hegningarlaga þar segir ef opinber starfsmaður heimtar tekur við eða lætur lofa sér eða öðrum gjöfum eða öðrum ávinningi sem hann á ekki tilkall til í sambandi við framkvæmd starfa síns þá skal hann sæta tveggja fangelsi allt að sex árum eða sektum sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu vilja fá leyfi til að innheimta mengunar þetta kemur fram í tillögum verkefnahóps um samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu hópurinn vill setja borgarlínu inn á samgönguáætlun verkefnahópurinn leggur áherslu á að bæta flæði á stofnvegum og stuðla að breyttum ferðavenjum íbúa en það er liður í því að draga úr umferðarteppum og mæta skuldbindingum í loftslagsmálum hluti af því sé að setja Borgarlínu í forgang aðalverkefnið í þessu er að ná sameiginlegri sýn ríkis og allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu annars vegar

sem er nauðsynlegt því hér verður aukning í í alveg sama hvað við gerum hins vegar að verða sammála um þá leið sem menn eru að leggja af stað með með þessar hágæða almenningssamgöngur hópurinn vill að framkvæmdir við Borgarlínu verði komnar á fullt skrið tvö þúsund tuttugu og eitt og er lagt til að á næstu þremur árum verði ráðist í innviðauppbyggingu fyrir sextán komma þrjá milljarða hér má sjá þær leiðir sem hópurinn vill byrja á þær tengja Ártúnshöfða Hlemm h í Landspítalann h r Kársnes og Hamraborg á næstu fimmtán árum er lagt til að ráðist verði í

fyrir fjörutíu og tvo milljarða til að fjármagna framkvæmdirnar vill hópurinn leita nýrra leiða hann leggur til veggjöld en

útfærslan á þeim liggi þó ekki fyrir við erum smátt og smátt að missa tekjur af bensín og

og díselgjöldum jafnvel strax árið tvö þúsund tuttugu og fimm er talað um að þau geti verið búin að lækka um tuttugu og fimm til fimmtíu prósent það er ljóst að við þurfum að fara í einhvers konar breytta gjaldtöku af vegakerfinu sem yrði meira

hafa borgaryfirvöld verið að skoða hvort skynsamlegt sé að setja upp gjaldtöku eins og gert er í mörgum

svokölluð mengunar og tafagjöld hópurinn lagði í raun til breytingartillögu við samgönguáætlun og tekur umhverfis og samgöngunefnd Alþingis nú við henni ráðherra hyggst ræða tillögurnar í nefndinni í næstu viku ríkið hefur lagt það til sem leið til að flýta mikilvægum

ég ætla ekki að fullyrða neitt um það en nútíma útfærslur af

þurfa að koma inn nýjar fjármögnunar leiðir

tuttugu og komin á fullt tvö þúsund tuttugu og eitt

á annað hundrað særðust og yfir fjögur hundruð voru handtekin í gær í einum verstu óeirðum sem orðið

hafa í París í mörg ár til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda

efnt var til mótmæla víðar í Frakklandi mótmæla sem sprottið hafa upp í kjölfar árforma stjórnvalda að hækka skatta og álögur meðal annars á

forseti Frakklands skoðaði ummerki í París í dag og frönsk stjórnvöld hafa íhugað að lýsa yfir neyðarástandi vegna mótmælanna en það sló svo sannarlega í brýnu í París í gær og miðborgin leit ekki vel út

þegar hún fór

og hvað gerist næst vinsældir og stuðningur við Macron hefur minnkað verulega að undanförnu

víðar þau endurspegla

þau spretta upp úr óánægju

þegar hækka álögur á eldsneyti kannski snúist upp í almennar kröfur um að skattar verði

einhver merki

að Macron ætli að bregðast við þessu erfitt að segja kannanir

stjórnvöld hafa að undanförnu fylgst náið með forsvarsmenn stéttarfélaga flugmanna og flugfreyja sjá enga ástæðu til að efast um að félagið verði áfram íslenskt samgönguráðherra segir ekkert í rekstri WOW hafa gefið tilefni til þess að Samgöngustofa sem metur hvort flugfélög séu hæf til að vera

með flugrekstrarleyfi grípi til aðgerða flugöryggi hefur verið mjög gott og allt sem fyrirtækið hefur þurft að standa fyrir hefur gengið eftir hann vonar að viðræður

og WOW beri ávöxt Skúli hefur sagt að félagið verði íslenskt áfram með heimahöfn í Keflavík en væri áhætta í því fólgin fyrir hagkerfið ef félagið flytti höfuðstöðvar úr landi ég verð að segja alveg eins og er að eins og staðan er núna skiptir öllu máli að félagið sé áfram í öflugum rekstri hvað síðar gerist í framtíðinni í þessu mikla samkeppnisumhverfi sem flugið er get ég einfaldlega ekki tjáð mig um Orri Þrastarson varaformaður

Íslands segist ekki sjá ástæðu til að rengja orð Skúla Vignir Örn Guðnason formaður

tekur í sama streng félagið beri fullt traust til Skúla Mogensen og félagsmönnum hafi ekki verið tjáð annað en að Skúli verði áfram með meirihluta í félaginu stærstur hluti flugmanna sem flýgur fyrir er í íslenska

en Vignir segir að tæpur þriðjungur starfi fyrir erlendar

Guðmundur Úlfar Jónsson formaður flugvirkjafélags Íslands vonar að viðræður við

partners gangi upp og

geti haldið áfram rekstri á Íslandi annað væri slæmt þar sem fimmtíu

sextíu flugvirkjar starfi fyrir WOW markaðurinn sé lítill og erfitt fyrir svo marga flugvirkja að finna ný störf á skömmum tíma komi til uppsagna fulltrúar um tvö hundruð ríkja eru nú komnir til pólsku borgarinnar Katowice þar sem loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna fer fram ráðstefnur

tagi eru haldnar árlega en í Póllandi stendur til að ganga frá ýmsum reglugerðum til að tryggja að hægt verði að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins frá tvö þúsund og fimmtán um að halda hlýnun jarðar í skefjum

hópur íslenskra sérfræðinga er kominn á ráðstefnuna en Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra fer þangað um næstu helgi

sætta sig við að höfnin sé ekki heilsárshöfn mikil óvissa hefur ríkt um samgöngur til og frá Vestmannaeyjum ekkert verður af siglingum nýrrar

milli lands og eyja fyrr en í vor en siglingar áttu að hefjast í sumar þangað til heldur gamli Herjólfur áfram siglingum sem hafa gengið brösulega vegna í Landeyjahöfn bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum kom á fund umhverfis og samgöngunefndar Alþingis á föstudaginn þar sem hún fylgdi eftir umsögn

bæjarins um samgönguáætlun þar ræddi hún bæði um framkvæmdir sem hún segir nauðsynlegt að ráðast í á flugvellinum í Vestmannaeyjum og málefni Landeyjahafnar það er gríðarleg óánægja með í Landeyjahöfn og svo

við þurfum að gera óháða úttekt á Landeyjahöfn af því að Vegagerðin er nánast búin að gefa það út að hún sé ekki heilsárshöfn

eins og lagt var af stað með í upphafi og við viljum bara fá úr því skorið

að laga höfnina eða ekki þannig að þá erum við bara á allt öðrum stað ef stefnan er orðin þannig að Landeyjahöfn er ekki heilsárshöfn og ég var að ræða það við nefndina vegagerðin samdi nýverið við fyrirtækið björgun um dýpkun Landeyjahafnar næstu þrjú árin stöðugt þarf að dýpka höfnina vegna sandburðar í hana Íris segir að vegna galla í útboðinu óttist Eyjamenn að björgun hafi ekki undan að dýpka og því verði ekki hægt opna höfnina og halda henni opinni eins marga daga á ári og æskilegt væri Íris vill að bærinn fái að koma að ákvarðanatöku um dýpkun og annað er varðar Landeyjahöfn

og við höfum alltaf áhyggjur af vetrinum en við vonum það besta og ég trúi ekki öðru en að menn hysji upp um sig buxurnar og lagi þessi mál Venus skín skært á

Máni tekur næstu daga þátt í sýningunni ritstjóri Stjörnufræðivefsins segir að reikistjarnan sé á vissan hátt flagð undir fögru

skinni en líka góður kennari það gerist annað slagið að Venus og tunglið sameina krafta sína við að skreyta himininn með þessum hætti þegar Venus á lofti sést þetta einu sinni í mánuði þannig að í byrjun næsta árs

fáum við aftur svipaða sýningu en þetta er alltaf jafn fallegt Venus er álíka stór og jörðin og það tæki okkur um átta ár að fljúga þangað með farþegaþotu væri það hægt yfirleitt hún endurspeglar svo miklu ljósi að hún virkar svona rosalega skær á himninum ef fólk horfir rosalega vel sér það líka svona fölgulan lit

í ljósinu frá Venusi þann lit má rekja til brennisteins

í lofthjúpnum það eru

plánetu sem er eiginlega flagð undir fögru skinni því fimm hundruð stiga hiti hvorki meiri né minni út af gróðurhúsaáhrifum hann segir að þannig aðstæður skapist líklega ekki á jörðinni

á næstu milljörðum ára við þurfum samt að passa okkur og Venus hefur einmitt hjálpað okkur að læra um loftslagsbreytingar

við getum þakkað henni ýmislegt bleika beltið sem við sjáum á Vesturhimninum á morgnana er svo

kennt við ljós er að ferðast í gegnum lofthjúpinn

þegar sól tekur að hækka á lofti hverfur Venus

það þarf að horfa til framtíðar og til þeirra samfélagsbreytinga sem

til skoðunar er að efla byggð á Vestfjörðum með fleiri að fyrirmynd og með eins og í

á Ísafirði fjórðungssamband Vestfirðinga hefur fengið fimmtán milljóna króna styrk á grundvelli byggðaáætlunar til verkefnisins og við horfum

svona setur geti verið aðstaða

til að mæta markmiðum stjórnvalda

samfélag fyrir fólk

að þrífast í þá verði skoðað hvort setja eigi á fót nýjar miðstöðvar og þá hvar og af hvaða tagi þær verði eða hvort efla megi þær sem fyrir eru Blábankinn var opnaður fyrir ári og er tilraunaverkefni til þriggja ára hann er nýsköpunarmiðstöð

allra þeirra breytingar sem eru að eiga sér stað annars erum við alltaf að horfa afturábak Blábankinn sinnir til dæmis bankaþjónustu en leigir einnig út vinnuaðstöðu stendur fyrir námskeiðum og styður við frumkvöðla með þörf Þingeyringa og framtíð þorpsins að leiðarljósi það verður aldrei til nein uppskrift heldur

að móta þetta á sinn hátt og það gerist bara innan samfélagsins það er hluti af greiningarvinnunni hvað Aðalsteinn vonar að góð niðurstaða úr greiningarvinnunni geti lagt grunn að frekari fjárveitingum til verkefnisins þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að fjárfesta í og verður ekki til

af sjálfu sér landsmenn voru margir í jólaskapi í dag fyrsta sunnudag í aðventu og fjöldi viðburða haldinn af því tilefni Hringskonur héldu upp á daginn með í Hörpu með tilheyrandi kræsingum og Gunnar Helgason skemmti krökkunum stemningin var hátíðleg en ekki síður umhverfisvæn í Norræna húsinu listamenn hönnuðir og handverksfólk sem tekur tillit til náttúrunnar var þar með vistvænar jólavörur til sölu og piparkökur Gluggagægir og

Kertasníkir gerðu sig heimakomna í jólaþorpi í Hafnarfirði þar sem hefur verið hátíðleg dagskrá um helgina grýla fór líka á kreik og átti orð við börnin sem dönsuðu síðan í kringum jólatréð af miklum myndugleik á Austurvelli dansaði ungviðið höfuð herðar hné og

tær og var dagskráin hin hátíðlegasta hún hámarki þegar borgarstjórinn ávarpaði samkomuna og fékk dyggar til að kveikja með sér á

í jólaskap já hér með bara ertu byrjuð að skreyta já í gær jólasvein já

heima þessi byrjaði að heimta mandarínum alveg á fullu

það er minnkandi norðanátt og éljagangur á norðanverðu landinu í kvöld og nótt og kólnandi veður hæg breytileg átt á morgun stöku él norðaustanlands og talsvert frost um allt land

sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins

með heimsmeisturum Frakka í riðli í undankeppni næsta Evrópumóts dregið var í í dag kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér sæti í umspili um sæti á h m með risasigri á Aserbaídsjan í dag og norður London verður rauð eftir sigur

leggja til að veggjöld verði innheimt af ökutækjum á svæðinu samgönguráðherra segir að gjaldtakan muni verða með minnkandi tekjum af eldsneyti lögregla ætlar að taka ummæli þingmanna á barnum Klaustri til skoðunar ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til hennar á morgun forseti Íslands segir að sér hafi ofboðið ummælin sem gefi til kynna undirliggjandi vanda eitt þekktasta breiðstræti heims

út eins og vígvöllur eftir hörð átök mótmælenda og lögreglu í gær á annað hundrað særðust og um fjögur hundruð voru handtekin forystumenn stéttarfélaga flugmanna og flugfreyja hjá

bera fullt traust til forstjóra félagsins flugvirkjar vona að ekki komi til uppsagna víða voru landsmenn í jólaskapi í dag fyrsta sunnudag í aðventu ekki síst á Austurvelli þar sem ljósin voru tendruð á segjum ekki fleiri sjónvarpsfréttir í dag næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld og rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina og hafið það